Raha ny mampiavaka ndraiky, ôhatry zao kiva oh matetiky vôalohagny mioah, raha ôhatry ny amignay any koa kiva tsy dia mazaka lôatra tany zakan'ny posy. Posy zao ôhatry mety mazaka izy ambôny fandriagna, dia avy akeo kôa zareo amin'ny resaka feo zareo tsy mitôvy de ha, resaka hanigna tiagna, kiva zao matetiky tsy de mifidy sakafo tsy dia mifidy hanigna lôatra, fa ny posy ndraikindraiky matetiky raha malanilany reny matetika tianjareo ,dia avy akeo kôa amin'ny resaka raha izy io, raha trandrahagny, ny posy <hesitation> presque matetiky an-antagnagna ôhatry zao voalavo fa ny kiva matetiky any agnaty ala.